أسبانيا جوها بيختلف من حتة لي حتة عشان هي بلد كبيرة الصيف بيبدأ فيها من شهر ستة لحد شهر تمنية الجو بيكون حار وناشف تقريبا في كل البلد معادة في المناطق الشمالية الحتات اللي بتكون في الشمال جوها بيكون أحسن شوية لأنه بيكون برد وفيهو حبه مطره خفيفة كده والخريف بيكون من شهر تعسه لحد شهر حداشر والجو بيبدأ يبرد شوية والمطر بتزيد بالذات في الشمال والحتات الساحلية الشتاء في أسبانيا بيبدأ من شهر اطناشر وبكون لغايت شهر اتنين. والجو بيكون فيه بارد وفيه مطرة في اغلب المناطق وفيه تلج في الجبال. لكن الشتاء في الجنوب بيكون ادفي. والجو بيكون معتدل. الربيع بيكون من شهر ثلاثة لحد شهر خمسة. والجو بيكون حلو شديد وفيه شمس. وفيه مطر بيكون خفيفة.